إبدأ بشي خفيف, زي المشي أو الجري, وا- وتحط لنفسك هدف بسيط توصل له, زي تحسين نفسك أو زيادة نشاطك, أو إنك تبني جسم كتير حلو, وممكن بعد تشترك بمجموعة رياضية, علشان تتحمس, واربط الرياضة بشي بتحبه, مثل سماع البودكاست, أو سماع القصص أثناء التمرين.